Izy koa nandro rogno ko hoe may ro igny, na hoe tsy ano nahandro ananjy fa mety hoe olotrafa nahandro ananjy, dia ity misy fomba raiky agnadiovana ananjy: asivagna citron. Alaignao ranona citron igny, ararakanao amin'ny lapoaly, dia kosehinao amin'ny paille de fer na éponge. Izay no fomba raiky ahafahagna magnadio lapoaly izy koa nandro ro anao koa hoe may.io ro nandrovignao igny.